न्याय हो शब्द चित्तलो झाल्यार मका आपली सुप्रीम कोर्ट याद येता जॉय। माचे लेट न्याय मेवता पण सगळ्यांक न्याय मेवता हे मका याद येता।